Onuu chí maestro juvilado nondió que nuu ndukandio ativo, escuela primaria vitoriano gonzales kenuu yedii practicar ndu aluní, basquetbol boli bol kena deporte yina'a yuindi kachechi iin ña'a che jun ndaguan ndinatangue, ndakuu ndanunu ditá uun chí iña'a, deporta yina'a indió he ujun kaché.